Aci fɛ se yɛt itu, atot katuk, banet mi mereng da gyat ni ici dorok ni teng inͻͻs, ni teng itang a bufu, ni tengn ikok nkyͻrͻk ni teng ka kyɛng ͻng fi ngͻn mi nɛt se ni di ki mi tsi sok. Izen ͻng fɛ ba net se yuyu rit kucɛɛt, tͻ zen kutomong wu ͻng. Anͻ ze wokorok na nͻ ze, na nͻ ze, nͻ ze na teng na woot nkyͻrͻk. Ki ngͻn shiming da fok fa teng a woot ne <hesitation> na teng a tsɛt nkyͻrͻk. A ngarak na narͻ, ikyɛng fi ngͻn mi sak ma da fi fok ami tsɛ ngarak a nosong ide. Ici ba a menda natuk awo, awon banet nɛ ba menda ni wu teng a kyɛrɛm nkyͻrͻk na teng na tusung, a beseng nkyͻrͻk hywɛ wo. Ki nͻͻk, ki tsɛt ikan ite ici na, ni ici tsi ni shorop ikan e dͻng ba da tsɛ sͻ ikane dͻng fi ngͻn shim na ku ngma wo. Ici ki mi men yin nda, ni izen ikak, ba go ba kak mereng, ba kok a led aba di hywɛnɛ sɛ, ki menda da fi fok ici ma kpa da hey atak. Da fi fok nyɛt a ma da romong ni ngͻn te beke ni wu tɛnɛ teng. Shi keneng.